ابعد عن اي حاجة إلكترونية زي انك تتفرج على التليفزيون او تمسك الموبايل بليل قبل ما تنام حاول انك تسترخي ممكن تشرب لبن دافي او اي مشروب بيساعد على الاسترخاء فيحسسك بشعور راحة فتعرف تنام حاول تظبط انك تنام في مواعيد متناسبة <hesitation> بس